أحب الذهاب لمشاهدة فيلم لوحدي، ليش؟ لأن وقت الفيلم يكون عندي فرصة أعيش القصة بطريقتي بدون أي مقاطعة، أقدر أركز على الأحداث والمشاعر اللي تنقلها الأفلام، بينما الغذاء لوحدي أحيانا يكون أحس شعور بالعزلة وهذا الشعور يكون واضح، في السينما الجو يكون ممتع ممكن أستمتع بتجربة جديدة وأحس بإثارة الفيلم.